अगर आपके आँगे पास एगो कोई सबजी चाहे और उठन्ड आँगे लेया। तो आँगे उकरा कैसे ओवन में गरम करवा है आँखे कुछने करेके छै। ओवन के खो लेके छै उकरा में सबजी रक देखे छै कुणो कटोरा आया। <hesitation> ठाली पिलीट में रखके ओवन के ओन कर देके छै। उकरा में टाइमर लगा देके छै क्यों किटने दिल तक और रहते गरम। करते हैं और ज़यसे है टाइमर ख़दम हो जाएथे तो आनके बन्द करेंके। बाद कोई बड़िया गलव <hesitation> लेके बाद उक्रा निकाल। लेके जाये और चहे और सबजी तईयार हो जायते हैं गरम हो जायते हैं।